هذا قرار شخصي، بعض الشباب يفضلون يركزون على حياتهم وعملهم، وهذا مش بالضرورة مشكلة. لكن مهم يكون فيه وعي وتأني في اتخاذ القرار, لاكن اذا زاد ممكن انه يسبب قلة في التعداد السكاني اللي من دوره يسبب قلة في الموارد والعمالة اللي تأثر على أمور حساسة في الجياة.